ا، بلکل، زه موافق یمه. شیدې معمولاً هغه څه ته ویل کیګي څې د حیواناتو نه لاسته راځي البته نور هر نوع شیره څې له نباتاتو نه لاسته راځي لکه د اوربشو او یا هم د سوی سویابینو نه هغه، هغه ته شیدې نسو ویلی.